<hesitation> eeh ndi muibisi ne ni bana bataru, bakhana babili no omusiani mulala, buli lwosi emale nebekia. Khuba ne oluyali khu beibusi, abe papa wowo abe mama wowo, obe no oluyali khu bebusi bobo khuchinjila chicho chikukhe .Ndekia bana banje babukhe asubuhi babe bana basatsafu bana bo khukhola ekasi khukhola milimo, babukha asubuhi engaya- eng- engaba ekasi buli khumulala mulala ekasi. Ibe nobukha olakhola hino ibe nobukha olakhola hino ibe nobukha olakhola hino shikila manya nise muibusi wo khubaila khubalela muinjila ifwana irenana, ebabolanga nobukha asubuhi okhole ndi okhole ndi okhole ndi. Ebabola mubhe no oluyali khu bebusi, ndabaekya likhuwa lya nyasaye. Nowenya kufaula mushialo shino, kho obe mundu okho okhoile, mpaka omanyeli khupa lya nyasaye, mpaka omanye nyasaye ,mpaka omanye bibilia, mpaka omanye muliango kwe kanisa kuli. Ochee olamile nyasaye no omusaya itsa kufungula chinyanga <hesitation> chinjila chichwo.No omusayanga orio omusaya sa shikhaya tawe tawe, omusaye no osoma no osoma. <hesitation> Khusoma bana nabachie musikuli nabakhakalukha embamboreranga. Nabaesibwe milimo chie esikuli baeche bakhole jioni, kho bakone. No osaya nebasaila nebasoma kama muibusi nekhalanga nemanyile bana bano bala isuta imbeli sana. Imbolanga mwana yesi yesi kata wali wange tawe, nowenya khusuta imbeli no wenya bumenya bhulayi,, yanza bebusi babo ba no obuyali mu beibusi babo, shiosi shiosi shio akhubola orecheresie, mano ukukhole khuinjila ikhoile khusoma nakho khandi ukhalekha tawe, wamala khureka khurekelesia muibusi wuwo wabula khuwa ne likhuwa lwa nyasaye <hesitation> mumunwa mumwo tawe oyanze lubile shialo shilakhukhaya. Olenyola khuchinjaka, olenyola mumwalwa, olenyola mu bindu bikhakhoila tawe. Khole mbola bana booos,i balishi abane banje. Bamanye likhuwa lya nyasaye, omanye masomo karee imbeli, uuliswe mubwili wuwo, abe we shikhasi abe abe omusacha samwana wuwo uwuliliswe kosi kosi kaa akhuchelalanga ne ulinyola uli khu maisha ma malayi sana. Kata bene bololanga baruki be shialo ino ba ne. Bali no buongosi kufwe <hesitation> bachiakila hasi ,shinga abana bwefwe hano, bachiakila hasi mukhusoma, bachachile hasi mu khusoma, bachachile hasi mu likhuwa lya nyasaye, bachachile hasi mukhulilisya bebusi buwe kaabolanga.,aamuchulela, nali anyolanga shibali no oburuchi singa ololanga uri, balala bene, baruchi bene bakhubola maisha kawe singa bachiaka. Kata malala so uamini taa, olala ni kama ne ububeyi nobakho ne injala oli wa kusoma, kusoma kwali butinyi, kwali na mapesa ko khuchia muskuli kali matinyu. Lakini shikila khumanya nyasaye no kurekelesia muibisi abolanga, nalola naboruchi bafwana bariena taa esaila bana bosi, bana be mushialo mno babe banje, babe be mundu hundi nyasaye abakhonye babe baruchi baruchi be shialo mala beche khukhonyakho. Bana bosi basabila be muyanza yanza ramwa saa shialo nesitinyu, otinye otinye kabisa, otinye otinye kabisa obe no luyali, otinye khurula khale kwaechisibya kube no oluyali khu muibisi wuwo. Bana be saino mu bula luyali ne na bebusi benyu ta. Kwali no luyali, kata mwebusi nakhulanga, mundu yesi yesi yakhali kata mama wuwo taa lkn no omundu, ne erika ya mama wuwo, omulanga tsa mama, mundu yesi yesi irika ya papa wowo, na tsali papa woo khuibula taa, khuekisibwa musikuli ne papa wuwo, nakhulanga, nakhuruma, shingala ne bebusi boho baikhuibula bakhuruma no ochia chimbilo. Khandi ne indio mundu yesi yesi likhula lya papa wuwo nomba mama wuwo nakhuruma, otsie chimbilo mala khuekibya khurio, mundu mukhulundu khuiwe ni papa uwo, mundu mukhulundu khuiwe ni mama wuwo, na alola kwakhatukha wo khutishile ano bana be saino babula luyali tawe, ebasayanga muyanza yanza mwanza <hesitation> papa lekha ashikale papa, mama lekha ashikale mama mana luyali luno luchendwe lyosi. Imbeli hiyo, miaka chinjanga echo nolole, sibulao sindu syo onyala khukhola shibula ma malipo tawe. Luyali lulwo lulwo lulakhurunga imbeli hiyo, masomo kako kano kaliikhurugia imbeli hiyo, khusaya kukwo khusaya khuli inyanga uchie mkanisa kata no uwima no ushili mwana kata mapesa ke mama yakhuechanga. Khulole kata khu khuchia khukula chiswiti chyo onyola khukhola shina kata shibe shilingi chirano ila mukanisa, imbeli ochichanga hiyo nechikukhonye nechisinjile ninawe, etsi chifungule maisha koko, etsifungule bechukhulu bobo, echifungule paka nebusoni bibyo. khurulana nende khumanyana ne likhuwa lya nyasaye. Khumanya nyasaye no khukhaba kosi no oluyali lwosi noba no okholanga. Oitse mwene ne shili mwana mutiti ndali mwana wo khurumika sana, ndali mwana wo khurumika mwana wo khurumwa mwana wo <hesitation> khu khulusya makhuwa ka bandu bakhulundu bakhubolanga. Si ndale mwana we kiburi tawe. Mala nesinguo chiakha kila nakhatukha endi ano. Nda ndechisibya kosi nembolwa, luyali <hesitation> lubee khubandu bosi. Nali mwano khurumikha ndayanza kho nda ndali mwana we khurumika kha khuosya vindu, khuchia mumukunda buli kasi yosi bulao ikasi ye korwa khukola ta chikasi chino chyosi ndechikibiswa na ndamanya. Khe muikye mfano, bebusi be mulolanga imbeli wowo bulayi mubekho mifano chebyo icho.